Amponga ndreka misy karazany maromaro, misy amponga domina aminà <hesitation> karaha kakazo atao fognony kar lamba zegny an de misy aponga tonga de domina amin'ny tanana karaha hoe: tamtam agnarany de izy io an mamoaka feo le tamtam a avy ambany amle vatany iny feony no mivoaka de le aponga amle izy po pomponao akeo amin'ny vatany iny amin'ny feony mivoaka, de arakaraka hamafianao maraha ananjy no mampivoaka feony.